Ɛɛ yelemɛŋɛrɛ, fu ta'am vɔna vom sebo n de tuntɔɔ vom ge ti la dagena ti fu pu'useri la, fu kini la Yindeon pu'usa bii fu kpa'ari la gbe'ere bee fu ka'asi la ko'om. Nɛreba zo'e zo'e boi bala mɛ vɔna vom vom bumɔ. Ba ka tari ti aai, mam de la Yimpu'usa bee ba ka'asi Ko'om bii ba kpa'ari la gbe'ere amaa ba vom ani suŋa mɛ hali gana sɛba n tari bala bunɔ la ita la. Gana sɛba n kpa'ari gbe'ere bee n kini faara yire. Bala la kɔ'ɔm bɔna mɛ fiili fiili. Fum n vɔi vomsumɔ dagi la fum n kini Yinɛ deon amaa fu suure puan la fum n bisɛ nyɛta vom se'em. La, la n ni ana fu se'em fu san tum sɛla n ka ani suŋa. Yele-ana wa n ni basɛ ti nɛra wan ta'am vɔna vomsumɔ bii vom n ka ani suŋa. Dagi fum n tari Yimpu'usegɔ sore dɔla Zuo.